بعد عشر سنوات أتمنى إن أكون يعني <hesitation> إني أكون قد حققت -اه- أهدافي في العمل وفي الحياة الشخصية -أتمن-أتمنى إني أكون في موقع جيد في مجالي، وأكون قد -طو- طورت مهاراتي أكثر وأيضا أكون جزء من مشاريع مميزة، كذلك أبي أسافر لأماكن جديدة ،وأتعرف على ثقافات مختلفة ،وأكون -م- محاط بأحبتي والأصدقاء.